Ghe son di mòddi pe no fâse piggiâ da-o lou de sti tempi. Presempio, dâghe ciù tempo a-e relaçioin sociali, fa scì che o tempo libero no segge stress, dî de no a-o padron pe no ëse carregæ de lou. Aveighe un hobby ch'o te tëgne a succa lontan da-o lou, anche avei un contratto con e oe de lou e de ferie.